عدد أزواج الأحذية والقبعات والنظارات عندي، عندي حوالي خمس أزواج من ا- من الأحذية، وعندي اثنين من القبعات، عندي اثنين من نظارات أو النظارات الشمسية.